Ny hevi-diso iheverana ny alika fantako izao hoe: ny alika mirenireny tsy ompiana ato an-trano ireny hony, hoe ireny hono no tena voan'ny haromontana nefa tsy zany 'lay izy fa raha vao ohatra hoe alika tsy vita vaksiny a, de mety ho voan'ny haromontana na de ompiana an-trano aza.